﻿Kua tembiporu mbaetii aikua, erei ai ipuereko añate kua ipuere vaera omotini ivi jaeko <hesitation> ombondota ivi jakugue aniipitue jakugue, omo funcionayae komo motor ndive, jokua oipeyuta jare jukurai ipuere vaera aramüete omotini ivi, ani opaete mbaenunga, jaema jae jokua se majomeno amopiensava, jukuraiko aipo omofunciona ombo omotini vaera mbae mbaenunga ñaki oiva